ואחד אלנהאר כאן ואחד אלשג’רה כתג’דר תיהדר מעאל נאס אלי כיקרבו לה וכיתסתנו מזיאן, כנת כתהאוד להם חכיית מן זמן עלא אלח’ואנין אלי כנת עיישה פי אלגעהבה ועלא אלנג’ום אלכיןורו אלסמה פיליל. אי ואחד כיסמע לה כאיחס בלרחה ואלطمאאנין, אלי הא שג’רה کتנקלי חכמה אלטביעה בבחד זאתהא, ו’לוא אלנאס כיתג’מעו מן בלאיס בעידה באש יוסמעו לה, ויתעלמו אנו אלחיאא כיחסה סבר ואלמהבה ואלאחترام לכל מא קאין ח’ולנה.